नीला रंग हमा हमारा आसमानो रंग ची आसमान हमारु नीलू ची ता हम आपु ते माथि समजदा की हम ही छीन।